Bae bae ila mbala kparebie ken kai Eleme okan nee bro owa, owa bro odddo rabae ajor nu doreyea, sorohuan adeyo eken yime wabaramer, bele nee ku Eleme ko ra owale ekunwe sowa wde kunwe enso buo, owele kunwe eo kinkea. Abo kun jo boh kun loor ebari amuru ah bra ah bra konee wah agbon owa abonyoia soboku odoso obari jejemer seer mo ala obor abore yea alabor owayo seer sabekor juan obari, njenje njosen obari, oka yia oka kpenwe see eta yaba see yia ogunronana yaba okuronana ra naeri, sekere dala aden, dala aden agbo omor wakinya omor owekindo wey kuma aden tira aden kura domura ngayi ngayi ngayi edoseba oyiarana kor binutuan kpee aju ewowolesibobo ra kpee sey ra see loebo kpee sey berenren si okonkie ba nah okonkundo ra walara sibi ekpee. Tera kaki momoden ekpeee ti me nsan ka aden kpee. Kra jah anu jah lor. Konnee momo ka jar noo, ka ja noo, ka ja noo ja ton ka nee raba eru, abora eru fe eka juen eken tika kporun iyowa. Njo ka bore boo odo wey yea owa biraru, odo abiraru. Oku Eleme kara kor owarai biraru bakon owa ra nee berenkor nanah yen dor beloo bene oka nye sei. Owin ame berekor anu kinkor bra ka towari okun nee raba dieya. Echuri akun kuma ye, kuma yen so barise or kuma ye sai jor. Aowe dor arimo oyanyansi onnee ra baeba. Ane ra ke fiera aowe Owa ra bongebo ka seari owara erigbo mor esun ra juan okparanwon sabe owa ra fie aradowo, owa rada aganregenra masin ka seera owa ra gora raka biera aden. Eru fieka juen ken, nganga jenje nfia abonbosi ekabori enu ra fieru. Berekon fie ra ka mor gboosin yo key jijina bae anu ki ton osun. Toka kpara iyo owa areni, yia owa ra eleri, tay ogbonsi lele lora ajar oo owin ame jah bey oku etayaba bra oku otoyaba naeri jar. E nar kuniya, obere yia yime kone abobonso ba aowa jinji obodoni